Ao! Me nyɛnko Kofi, epɛ dɛ itum sie sika dze a ͻno atotͻ atotͻ nkakramba dɛm yi no ho nnhia mma wo ho. Bͻ mbͻdzen na gyaa dɛ erototͻ totͻ ndzɛmba yi. Dɛm ndzɛmba yi a etotͻ yi, woara nyim dɛ eyɛ mpo a nna mfaso biara nnyi ho mma wo. Mmfa nnyɛ hwee. Bͻ mbͻdznen fa w'adwen tsim do dɛ, bosoom biara no ebɛtsew w'akatua no fa kakra edze ato hͻ dze esie a ibotum sɛ ihia biribi a ͻkyena bi edze ayɛ.